Homagna zaho handaniako fotoagna anahy. Hohagniko aby hanigny misy akeo. Zegny fôgna raha ataoko handaniako andro anahy. Zaho kofa tavela ambony any.